اكيد التعليم شي مهم شي مهم للفرد والمجتمع والأسرة وهاي الي ينبني عليه المستقبل مستقبل الأجيال بس يعتمد إذا الواحد يتعلم شي يحبه بيعطي فيه او بس تعليم وحفظ ومافي اي فايدة من الدراسة بهاي الطريقة يعني لا الواحد يتعلم شي يبدع فيه ويعطي فيه